Nuk di shumë për kulturën e Koresë Jugore, po e di që disa grupe muzikore grupe kej pop janë bo t'njohuna ndërkombtarisht edhe e di që kinemaja edhe drama koreane kanë ni publik t'gjerë ndërkombtarë se i diskutojnë ato filmat, zakonisht temat sociale që janë aktuale atje.